"Апэу сэ зэрэслъытэрэмкӏэ упчӏэ птын фае: ""Хэта уигупсэу плъытэхэрэр?"". Сэ сигупсэу слъытэхэрэр сиунагъо щыщхэр ары, исхэр ары: сят, сян, сшъыпхъухэр, сятэжъхэр, сянэжъхэ ахэр ары. Сыдэущтэу уахътэр адэзгъакӏора: садис, садэгущыӏэщт, <hesitation> унэгъо шхыныгъохэр пшхыщт, ущхыщт, уӏоржъорыщт ыкӏи ухэукъощтэп ари пӏомэ. <hesitation> Джаущтэу уахътэр дэбгъакӏомэ гъэшӏэгъоныбэ къызэбгъэшӏэн плъэкӏыщт, ори афэпӏотэн плъэкӏыщт. Ыкӏи угушӏощт, ыкӏи угъыщт. Угу пчъагъэ къэкӏыжьыщт. А уахътэр сэ нахь хэсэхы, уигупсэмэ уаригъусэу бгъэкӏощтмэ."

Сищыӏэныгъэкӏэ бэп сэ джыри къэзгъэшӏагъэр. Сигъогу сытехьэгъэ къодиеу сырэкӏо. <hesitation> сыда анахь инэу къыздэхъугъэр пӏомэ анахь инэу къыздэхъугъэр еджэныр - еджапӏэр къызэрэсыухыгъэр ары, университетыр къызэрэсыухыгъэр ары. Сиа-сиунагъо диплом плъыжь къэсхьи зэрэзгъэгушӏуагъэр ары. Ахэр <hesitation> си-ахэм сишӏуагъэ зэрязгъэкӏышъурэр ары ар сэ нахь инэу къыздэхъугъэу слъытэрэмэ ащыщ.

Сицӏыкӏугъом сэ нахь сыгу къэкӏыжьхэрэр. Тэ чылэм тыдэсыгъ. <hesitation> Сянэжърэ сятэжърэ сянэкӏэ ахэр къалэм дэсыгъэх. <hesitation> Каникул пэпчъ, гъэпсэфыгъо пэпчъ еджапӏэр зытыухыкӏэ тянэ тыригъусэу къалэм тыкъакӏощтыгъэ. Тятэжърэ тянэжърэ бэу тагъатхъэщтыгъэ: паркым тащэщтыгъэ, тызфаехэр къытфащэфыщтыгъэ. <hesitation> Ин сыхъугъ сэ зэрэслъытэрэмкӏэ, ау а сисабыигъом <hesitation> сегушыпсэжьмэ сыгу къэкӏыжьыхэмэ тызэрэтхъэжьыщтыгъэр дунаири нэфэу <hesitation> уиунагъо щыщхэрэ зэкӏэри псэоу, ори уцӏыкӏоу, пари къин уемыгупшысэу, пари къин пшъхьа имылъэу зыцыми зимыгъэгумэкӏэу джащтэу утхъэжьэу узэрэпсэущтыгъэр ары.

Сэ зэрэслъытэрэмкӀэ пкӀыхьапӀэ пэпчъ мэхьанэ горэ иӀ. Ау сыдэу плъэгъухэрэп ахэр. Е уипсэ зыгорэущтэу зегъэпсэфы, е зыгорэ къыуиӀонэу фай, е сыда пӀомэ, зыгъэпсэф къыуеӀо, упсэ зэрэпшъыгъэм нахь хэмылъэу, джаущтэу пчыхьапӀэкӀэ зыгорэ къыуегъашӀэ. Арэу сыщэщынэ пӀомэ сэ псэушъхьэхэ пкӀыхьапӀэкӀэ слъэгъунэу ары сызщыщынэхэрэр, блэхэр зыфэпӀощтхэр, джа хьэшъхьэ мышъхьэ гъэшӀэгъонхэр, джай фэдэхэмэ сэ сикӀасэп слъэгъунэу ыкӀи сыкӀэщтэжьэуи къыхэкӀыщтыгъэ.

Аужрэ фильмэ сызэплъыгъэр зэрубежнэ «голодные игры» ыцӏэр. Сэрмэ сикӏас къызтегущыӏэрэр урысыбзэкӏэ къэпӏоны хъумэ <hesitation> «антиутопия» зыфаӏорэр ары. Шъыпкъэу мыхъущтыр ау фантастичиско къэугупщысыгъоу къыуагъэлъэгъурэр. Дунаер зэрэхъун лъэкӏыщтыр. Мыщ фэдэу умышӏэмэ, мыщ фэдэу пшӏымэ. Джай фэдэу урегъэгупшысэ. Сэрмэ сикӏас ащ фэдэмэ сяплъынэу ыкӏи сыгу къыздеӏэу, сшӏогъэшӏэгъонэу. Яплӏан, е ятфан мы фильмым сеплъыжьыгъэу къыхэкӏы. Джары.

Ар блэкӏыгъэ гъэмафэм зызгъэпсэфын слъэкӏыгъ сыда пӏомэ къушъхьэми сыкӏуагъ, <hesitation> хыми сыкӏуагъ, сыщыӏагъ тиунагъо тызэдигъусэу ыкӏи Москваи сыкӏон слъэкӏыгъ. Арышъы блэкӏыгъэ гъэмафэр сыгукӏэ боу дэгъоу къэкӏыжьы, боу дахэкӏэ къэкӏыжьы ыкӏи загъорэ галерея урысыбзэкӏэ къэпӏон хъумэ узхахьэкӏэ сурэтхэм уяплъыжьы, видеохэм уяплъыжьы, угу къэкӏыжьы сыдэу тхъэгъуагъа! Блэкӏыгъэ илъэсыр, блэкӏыгъэ гъэр ӏеджи зэзгъэлъэгъун слъэкӏыгъ арышъы сызтегушӏукӏыхьажьы.

СэркӀэ ары, ау техникэр зэрэщытэу пштэмэ, нахь дэи щыӀ, нахь дэгъуи щыӀ. <hesitation> Узфэлэжьэн щыӀ, нахь дэгъу зэбгъэгъотыныр ары. Арышъы кӀо джыдэдэм сиӀэм сэ <hesitation> сфекъу, ау зэблэсхъунэуи сыгу хэлъ, ыкӀи Ӏэмал сиӀэ зыхъукӀэ зэблэсхъунэу сыфай. Джыдэдэм модноу къежьагъ эпл зыфаӀорэр, и технически составляющэкӀи и функционалкӀи дэгъу аӀо. Арышъы джай сеплъы, сщэфынкӀи мэхъу, сымыщэфынкӀи мэхъу. Сэ арэу компьютерым Ӏоф дакӀэу сыщытэп, арышъы джыдэдэм сиӀэ сфекъу.

Музыкэмкӏэ ӏэмэ-псымэ сыкъызэонэу сызфэещтыгъэр, сицӏыкӏугъэм щэгъэжьагъэу пианинэ рары. Ау <hesitation> сыгу къеӏо хэчӏыкӏырэп пари. Орэдым седэӏу зыхъукӏи хэчӏыкӏырэп пари, сыкъеони слъэкӏыщтэп. Ау сикӏас седэӏунэу ыкӏи сарэгушхо цӏыфэу ар талант зыфаӏорэр хэлъэу, къыздэхъухэрэм, къезгъэӏошъухэрэм, цӏыфхэр зэдэӏушъурэм. Джаущтэу ыкӏи орэдым уегъэгушӏуэкӏы, уегъэгъы, уегъэгушхо ныӏа. Джай фэдэ эмоциехэр зэбгъэгъотышъущтымэ ыкӏи озгъэгъотышъущтым <hesitation> егъэгушӏо.

Ащ фэдэ псэушъхьэмэ сыдрэ псэушъхьи сыгу егъу зэпыты. Циркым дэтхэми урамым язакъоу тетхэуи къэзгъэнагъэхэр. Ахэри зыгорэм къыгъэхъугъэх нэӏа, ахэри зыгорэм иягъэх. Джащтэу мокӏэ зыгорэм щыкӏыдзижьи къыгъэнагъэх. Ар тащтэу угу екӏоу пшӏэ пэтзэ пфэшӏэщта? Аф ай ащ фэдэхэм сыгу ягъу ыкӏи питомник горэхэри цӏыфмэ зэхащэ нэӏа. Шъхьаем ай кӏэсыныр якӏаса? Ашӏузэшӏокӏа цӏыфмэ афэӏыгъынэу? Шӏэрэп, ау сэрмэ сыгу ягъу, сазэрэдэӏапыӏащт шӏыкӏэри шӏэрэр, ау бэ мэхъух. Ыкӏи уагъэщынэ къызтехьахэкӏэ урамым <hesitation> къыуашӏэщтри умышӏэу, ау ыкӏи угу ягъу.

Ары, ыдж дэдэм инджылызыбзэ зэзгъэшӏэнэу сыпылъ. Еджапӏэм ар зэгощтэу сӏэкӏэкӏыгъ. Арышъы, нахь такъырӏо сыкъызэхъум, <hesitation> зэрэпшӏэн фаер зэхакӏи, ыуж сихьажьыгъ. Ар зэсэгъашӏэ. Джыри арэп зэзгъэшӏэн сыгу хэлъ. Сыда пӏомэ урысыбзэкӏи дэгъоу сэгущыӏэ, адыгабзэкӏи дэгӏоу сэгущыӏэ. Сыда пӏомэ синыдэлъфыбз. Инджылызыбзэ зэсэгъашӏэ. Ыкӏи арабыбзэ хэзгъэхъожьыщтыгъэ, амал сиӏагъэмэ. Ари Тхьам зэриӏу. Ари ыуж тихьанкӏи мэхъу.

Ӏэкӏыб хэгъэгубзэхэ пштэмэ джыдэдэм зэзгъашӏэрэр инджылызыбзэр ары, дэгъуэу сэшӏа пӏомэ къэсӏон слъэкӏыщтэп, сыда пӏомэ цӏыфым къыӏорэр <hesitation> къызгурэӏо, къызэсдзэкӏыжьын сэлъэкӏы урысыбзэкӏи ыкӏи адыгабзэкӏи ау <hesitation> ерагъуэу сэгущыӏэ, нахь дэгъуэу сыгущыӏэным сыпылъ, Тхьам ӏомэ ари къыздэхъущт.

Зэкӏэ шхыныгъохэр къапштэмэ анахь сикӏасэмэ ащып ащыщ лы упӏагъэмрэ пӏастэмрэ. Ащ нэмыкӏ ыкӏи бэмышӏэу нэкулъыр сикӏасэу кӏыкӏэкӏыгъ. Ыкӏи <hesitation> щхыу пӏэстӏэ зэхэлъыр, ари сикӏас, адыгэ шхыныгъохэр пштэмэ. Ау урыс шхыныгъохэми ащыщ борщри сикӏас ыкӏи пловри сшхыщт. <hesitation> Джай фэдэхэр лы зыхэлъ зыхэмылъхэр сикӏасэх.

<noise> Псынкӏэу узфайер зэбгъэгъуэтышъун уэлъэкӏы <hesitation> такъикъым мы телефонэу тӏыгъхэм <hesitation> зыгорэ тищыкӏамэ арытэтхэшъ къэтэгъуэты нэгъэупӏэпӏэгъу мыхъузэрэ. Ащ нэмыкӏэу ыкӏи <noise> кампютерхэр, телевизэрхэр цӏыфым зигъэлӏэжьын <hesitation> ищыкӏагъэп зигъэпсэфыщт ыӏомэ хигъэнэн, еплъыщт. Ӏоф горэ иӏ ыӏуагъэмэ <hesitation> хигъэнэн ӏоф дишӏэщт. Ахъщи дэгъуэу къырыблэжьын уэлъэкӏы <hesitation> зыбгъэпсэфышъуни <hesitation> пӏыгъэу олъэкӏы. Арышъы сэ сызэрэхаплъэрэмкӏэ <hesitation> джахэр а дэгъуэу къыхэбгъэщын плъэкӏыщтхэр. Дэгъу зэрэхэлъым фэдиз дэи хэлъ. Ар кӏуэ нэмыкӏ уыпчӏ.

<noise> Гъэрекӏо гъэмафэм хы ӏушъом зыдгъэпсэфыгъ. <noise>

Щэгум псэушъхьэхэр тиӏэх. Ахэмэ ащыщэ: хьа, чэты, тхъачэты икӏи бабыщ тиӏ.

Зэфагъэкӏэ зекӏорэ пащэ сыхъунти.

Къэкӏощт лъэхъанэм ӏэшӏагъэ сэнэхьатхэр джыри щыӏэщтых.

Нэбгырэ пэпчъ щысэ тесымыхыгъэми тятэжъхэм ящыӏакӏэрэ къахъулӏагъэхэр щысэ техыпӏэ къысфэхъу.

Къыздэхъугъэ уахътэ лыер, адыгабзэм сыдэлажьэзэ сэхьы.

Непэ тыгъэпсы. Ом ифэбагъэри тӏокӏ фэдиз.

Мы дунаем янахь проблэмэ тетыр <hesitation> ибзэ зыбшыгъупшэныр, мы ибзэ кӏэлэ-ӏэлэцыкӏумэ ямгъэшӏэныр, ащ зэмгъашӏэрэм паекӏэ бзэр бгъэкӏодыжьыныр ары сэрыкӏэ.